Kotaq kotaq chee' wul modo kii kik'aram k'ax k'ux k'axik ru'uum kej este wul k'achariik kuu' je'tii nala' jee' naka'rwa kuu' cuando tah tah kiye'eem munil y naq'arwa ruu' junaj sa chee' reh rik'axamaj je'tii jenaj wunaq ru'uum si hat nab'an nach'iyem o nap'axam reh rik'ar y nkima